Quiooꞌ na wajnaⁿꞌ ja ndoꞌ quiooꞌ na cho tsa̱ na mati quiꞌoontyja quiooꞌ na quintꞌiatya̱ya chaꞌ na naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya joꞌ chaꞌ na catuꞌ, xeⁿncoo, cachi, stꞌeiⁿ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na ñequiiꞌcheⁿ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ maꞌntyja ndoꞌ na cwilꞌa cantquiaa nqueⁿ nꞌoom na meiⁿntyjeeꞌ naquiiꞌ tsjoom mati naquiiꞌ wꞌaa nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ quiooꞌ na cwilatjom nnꞌaⁿ chaꞌ na caxti, catsjom nmeiⁿꞌ quiooꞌ na cho tsa̱ na mꞌaⁿ naquiiꞌ lꞌaa nnꞌaⁿ.